غاح البس احواسي الخارقة ، حتى اطيغ للسما واضغبم بطاقتي الخارقة .وافجر سفنم الفضائي واقلم ديرو بالكم تجون تلعبون بالاغض ارجعو على مكانكم ، هاي الاغض بحمايتي واللي يجي يأذي ناسها انا ادمرو.